<hesitation> וואס די חילוק צווישן א קאץ און א הונט איז <hesitation> א קאץ איז מער, קען מער זיך אליין, א הונט דארף מער מ'זאל <hesitation> אים העלפן מ'דארף ווייניגער קעיר נעמען פון א קאץ און א דאגי דארף מ'זאל אסאך קעיר נעמען פון זיי <hesitation> און קאצ'ן האבן ליב צו זיין שטילערהייט פאר זיך, און דאגי און הונטן האבן בעסער ליב צו זיין מיט מענטשען און האבן סאפארט.